سویلي افریقا یو څو ژبنیز او فرهنګي هیواد دی چې یولس رسمي ژبې لري. دلته خلک د مختلفو قبیلو دودونه لري، لکه زولو او خوسا. د ودونو، سرودونو، نڅا، او رنګین جامو سره مختلف دودونه نمانځل کېږي.